Dakoori, fenkoo <hesitation> domofeŋo doolu bi jee. komiŋ parekisanpulu siritu suboo. i ye a loŋ niŋ i ye a domo. a la feroo, fenkoo ka tu daa kono le, siritu niŋ i maŋ i ňiŋo sokoti i be a je la a be kumu la doroŋ, a daa se komaasee ka kasa, suboo be wolu kono le aniŋ domofeŋo doolu